Eron nouge tani mola jokani wala <hesitation> joe <hesitation> taren aliae dageka soka eli ekan nan na ealak elak waya touri. Tarin eka achiee kone ousae khaaalsa, twali neiee ukae ekan, magne ekan, wala mangei mola ekan بس kofra kofra mengi بني ادم nan nae جلد taron eka achiee kan achiee kan gon تقريبا mani mogue gendai tanga adem en jetua mogie tarko gendai tan tarko to tangie taren eka shakosaie en badta <noise> ouse khalsa shakad tani. Shakikan twali <hesitation> shakisen agar adem ga neiaee.